آ <hesitation> الصراحة أفضل للأطعمة المالحة عن الأطعمة الحلوة، <hesitation> أفضل الأطعمة المالحة لإن يعني أحب المأكولات اللي فيها نكهات قوية، مثل المأكولات البحرية أو الأطعمة اللي فيها بهارات حارة كتير، لكن هذا ما يمنع -ما يمنعني من الإستمتاع بالحلوة بين الحين والآخر، خصوصا إذا كانت خفيفة مثل الكيك أو الحلويات الثقيل.